festival hófst á miðvikudag og stendur í fjóra daga dans í víðasta skilningi dreifir úr sér um alla borg en verk hátíðarinnar eru

herbergjum unglinga pönkhljómsveit heldri borgara og lifandi málverk dansinn er allra hefur verið okkar mottó við listrænu stjórnunina í ár við viljum opna hátíðina fyrir fleiri röddum opna á hvað við hugsum um þegar við hugsum um dansara hvers konar ímynd er það hver Ásrún Magnúsdóttir og Olga Sonja Thorarensen og Gunnur eru að vinna með fötluðum ungmennum að búa til göngu með þeim og þeirra uppáhaldsstað í Reykjavík svo er Anna Kolfinna

að vinna með fimmtíu með fimmtíu sextíu konum í Reykjavík sem mun taka yfir Iðnó á laugardaginn þetta er líka samstarf þetta er ekki bara listamenn að segja þeim hvað þeir eigi að gera heldur er þetta

virkt skapandi samtal á milli listamannanna og þátttakendanna sem okkur finnst svo frábært af því að við getum lært svo mikið frá hvort öðru hátíðarinnar var verkið Just in time

eftir Rósu Ómarsdóttur var frumsýnt í Tjarnarbíói en í því bráðna saman myndlist gjörningur leikhús og dans kemur sem sagt allt þetta saman sviðsmynd við erum með alls konar element á sviðinu lýsing og ég er að gera sem sagt öll hljóðin á sviðinu og það myndar saman ákveðið landslag þannig að áhorfandinn fer í gegnum ákveðið ferðalag þar sem eitthvað sem gæti minnt á mýrlendi verður allt í einu eins og það sé inni í helli og við erum sífellt að ganga í gegnum einhvers konar

er verkefni gígju Jónsdóttur þar sem þátttakendur á aldrinum sextíu og fimm ára og eldri

og þróa hugmyndafræði í kringum hana þið sjáið hér á veggjunum hér eru textar

ég er búin að búa til ákveðna aðferðafræði til að búa til texta og þetta er allt í hraði og ekki of mikill tími til að hugsa þetta eru bara sex dagar við erum búin að hittast hérna þetta er fjórði dagurinn

á þessum fjórum dögum er búið að ákveða nafn á hljómsveitina ákveða hver er í hvaða hlutverki innan hljómsveitarinnar og

hljómsveitarinnar hvað þau vilja standa fyrir hvað þau vilja segja með hljómsveitinni þeim algjört rými til að kanna sína rödd og hvað þau vilja segja gegnum pönkið það er allt að ske hér heldrapönk á fullu og þið eruð snögg að setja saman band og komin strax með mótaða texta sem fjalla um sjávarútveginn kraftur í ykkur við vorum

að fá hljóðfærin fyrir hálftíma síðan við kunnum sum okkar ekki neitt Tommi er liðtækur á trommunum við erum samt búin að semja lag við erum búin að semja lag núna

síðan þið komuð eiginlega við vorum bara að byrja á þessu kraftaverki líkast lúrði mikið pönk innra með ykkur já það gerði það undir niðri aðallega hérna inni sko það er að brjótast út á réttum aldri

það er ótrúlega skrítið líka að það sem ég er að gera ef ég kem hérna fram og segi ég heiti Bergur

af mér yfir á ykkur eins og það sé á ykkar ábyrgð hvað ég er að fara að gera hér í kvöld Bergur

hóf í vikunni fyrirlestrarröð í Borgarleikhúsinu sem hann byggir á bók sinni skjáskot sem

í haust þetta er svona um samskipti manns og tækni og hvað hefur gerst undanfarin tíu ár og hvað okkur finnst um það

maður hefur melt það sjálfur

reyna að fara aðeins yfir það með fólki

eitthvað ferðalag við horfum á eitthvað fjall eða eitthvað listaverk og við erum ekki tilbúin að meta hvort það sé merkilegt fyrr en það er búið að gefa því einhverja einkunn er þessi matur sem ég er að borða eitthvað góður

að tékka hvort staðurinn hafi fengið fjóra

eða fimm stjörnur á

eða hvaða forriti við erum að nota og svo segja sumir nei

hallærislegt ég nota bara þetta það er alltaf eitthvað nýtt það er alltaf eitthvað ratingkerfi það er eins og hlutir geti ekki gerst fyrir tilviljun lengur maður fær rosalega mikið út úr því að kynna hugmyndir sínar fyrir framan fólk maður verður að passa sig að vera ekki að predika efni bókarinnar þú átt að túlka þennan kafla svona en ég held að ef þú gerir þetta á réttan hátt þá er þetta bara aldagömul aðferð þetta eru að einhverju leyti óhefðbundnar slóðir ef þú lítur á þetta sem einhvers konar markaðs eða kynningarstarf en ég lít ekkert endilega

eðlilegt eðlilegt samtal um hugmyndir manns hvað varð um gamla góða að segja eitthvað og bara taka það inn láta það hafa einhvern áhrif á hjartalagið menningunni er þá lokið í þessari viku

að gerast í menningarlífinu um helgina harpa iðar til dæmis af lífi hér

hér á laugardag með fjölbreyttri dagskrá fyrir alla fjölskylduna tónlistarveisla hér í Hallgrímskirkju á laugardag þegar dómkórinn í Reykjavík flytur stærsta kórverk Jóns Nordal svo ætlar kórinn að frumflytja tvö ný verk að auki hin árlega sýning handverk og hönnun hófst hér hinum megin við brúna í Iðnó ætlar svo tónlistarmaðurinn Snorri Helgason að blása til barnaballs ásamt hljómsveit sinni með lögum af glænýrri plötu blandi í poka við verðum á okkar stað á mánudag verið